أنا لاميطود تاعي باش نطوي قشي سي سامبل يعني غادي كي ترفده راه صون بورسون، هاديك صون بورسون لصق جنب مع جنب يولي سيكونت بورسون عاود كيما لي راه زيد لصق جنب مع جنب غادي دروك تصيب راسك مع الفانتسانك بورسون يلا صبته فريمون صغار غير كما لي راه دحيه في الخزنة يلا راه عاد شوية كبير يلا كانت شوميز ولا عاود طويه لجيهة الاخرى وعاود دحيها في الخزنة